Izy koa <hesitation> magnagno gargôty zegny ndraiky edy! Hagnign hitako hoe mety atao amnanjy zegny, ary itako tegna tiagn'olô ôhatra hoe magnagno <hesitation> mofo mangahazo o, mofo côcô ô, pakopako ô, godrogodro ô, na magnagno brôchety <hesitation> iaie, manjary daholo zegny.